<hesitation> Igny moa k fa mahazatsy anay a Madagasikara eto fa tsy raha mahataitsy anay koa. Fa vita vaksiny amin'izay ahay. Fa laha fa igny da mamatsy labozy avao tegna zay da mandehitsy laha fa koa gny raiky da mandrehitsy.